So tawi mbeɗa waawi suɓaade duuɓi potmi heddoraade kedde nguurdam am fof, ɗum wonata ko duuɓi cappanɗe tati. Ngati ɗum ko cagataagal am, mi wonaa mawɗo, mi wonaa cukalel. Mbeɗe selli, mbeɗe anndi. Ngon-mi ko gollude, mbeɗe dañi.